אִנַא קִנְפַדַּל אִסְלַא אָרִסָאל רִסָאלָה נַסִיָּה, עַלַאש? חִית קִתְּעַטִּי לִי אִל-וַקְת בַּאש נִפַכְּר מְזְיָאן פִי שְנּו גַאנְכְּתּוֹב, וְנַעְבְּר עַלַא אִל-פִיקְרָה דִיַּלִי בּוֹדּוּח וּבְלַא דִצְ'צ'ט. אִל-רִסָאלָה אִל-נַסִיָּה קִתְּחַכְּלִינִי נִגְ'אוּב פִי אִל-וַקְת לִי יִנַאסִבְנִי, וּמָא קִתְּקַטַּעְש לִי אִל-חֻ'דְּמַה וְלָא שִי חַאגָה חְרָא קִנְדִירְהָ, וְקִנְקַדַּר נִרְגַּע לִיהָ מֵאַבְּעַד.